हम डीनर के नास्ता के समय में खाना पसंद करे ले चाहें चे। कहेंसे की डीनर में खाये गईल भुजन एकडम मन के फ्रेश कर देवें चे। जेकरा से तरोताज़गी आजाएचे और निन्द भी अच्छा आओएचे। और यही भुजन अगर नास्ता के समय में करल जाए तो <hesitation> पूरा दिन तरोताज़गी रहेचे। जेकरा से कोई भी काम करे में मन लगेचे और पूरा दिन अच्छा कटेचे और <hesitation> दिन अच्छा जाएचे।